E untok ngobati flu batok tu biaso e kan amen pakai obat herbal tu pakai minum jahe jahe panas cak tu kan maken ape e tu flue tu kan e kleho lancar cak tu kan teros batok tu pulek maken dak gatal kan biaso men wang batok kan otomatis e leher e kan gatal cak tu kan nah men minom jahe panas tu kan biasoe e maken dak gatal lagi teros makin batok e tu kleho cek tu kan cak tula pilek e maken lancar dak sendat cak tu teros ontok e men minom obat ini darek apotek pulek pacak dari apotek tu biasoe obat intunal pacak ontok flu dan batuk pulek itu kan biasoe kan wong flu batuk tu disertai dengan peneng pulek pasti wong flu batuk kan biasoe galak tu demam terus peneng meriang cak tu na intunal tu obat e tu la e sat la jadi satu galek ontok peneng ade ontok demam ade untuk flu batuk ade jadi men minom obat tu pasti kitek sembuh cak tu tapi minum e tu dak pulek sekali langsong sembuh biasoe kan minom obat yang bak yang beno tu kan lapan jam sekali jadi minom r tu biasoe tu sehari tu due kali atau tige kali cak tu kan jadi e konsmusi setiap hari setiap ahay maken e sak flu batok e tu cepat sembuh